So a so'ay laalaaje maa, ta a waati ndiyam maa e nder gaheere, sey ngaɗaa laalaaje maa, sey to ndiyam maa dollake, to foftii sey nyifaa hiite maa.